Le liase d'le scarpe a fan perdi ën po dë temp, va be <hesitation> le liase a ie 'na part a sinistra e 'na part a destra, t'ie tire sü man man sempre ëncruzià da destra a sinistra e da sinistra a destra, pöi cuand t'arive ën punta s'ël col del pe t'ie faze ün grup